Zim n doli sɔrɔsɛko tɔgera bɔ'ɔra taaba de la, ba iŋnaaŋɔ koo ba inkɔbegɔ la ni tee mɛ. Ba tari la isi sɔɔra taaba ti la pa'alɛ yeti ba tɔgera bɔ'ɔra taaba la. Voole duma koo ba ni ita la voole yesera ba kelimpagesi koo ba infoola la puan na. Hu nyɛ gee ti ba zɔta ŋmɛ'ɛra taaba gee lɛbegera pa'alɛ tii ba sɔheri me n bala. Zim n doli sɔrɔsɛko tɔgera bɔ'ɔra taaba n bala.